Ma san wan di bulika dia ti la di'a ti n loe disɛka n tari sikeri bee disɛka n mɔli la disɛka n ka mɔli. Ma wan loe la disɛka n ka mɔli la. Bama la yɛga boi bini magesi wuu kakaduro la garlic la nyubento bunduma wa. Bama la ani suŋa bɔ'ɔra inganɛ la gana sɛla n mɔli la. Sɛla n mɔli la, la san dɛna ti fu di la dia ge yeti fu di pa'asɛ la ni sɔna mɛ. Ge fu san kɔ'ɔm isege bulika dikɛ sɛla n mɔli dikɛ di la ni tari la daaŋɔ wa'am fu vom puan na. La ta'am dagena sankaŋa la nuu la ge la san iŋɛ dabesa ayi sa la ta'am ta tari daaŋɔ wa'am fu vom na. Fu san le dɛna se'em n tari puduuma daaŋɔ ge san kɔ'ɔm isege dikɛ disɛka n mɔli, sikeri dia ŋwana wa dikɛ di, fu wan nyɛ ti fu puurɛ duna. So sikeri dia ŋwana wa mm mm.